Mkpó sísínám ná ámí ñkòb ínem idém. ñsúk ímám. ñnem ídon ámí ésit ádò ágwò ámá tó ñdók ésiò ñnede édí. ésiò ñnémé dé odò íkó sé áywò ásásak ímám. ányie nñame ágwò átáñá ùkáràké ímán ùsák. ánùñ ányié nnémé ñgwò ásíòhò áli áfò ánùn ásák. ány’ùném ímá áfò ásák ñté ídáhááá k’ùfókñgwéd mmáká ímá ínùñ ínyié éfòk íní mbíré sé ágwò átié áwiré mbiré. ínùn <hesitation> íbòhò. ínùñ ísiò nnémé. ínùñ íkámá íkó írùñ áfíd ínùn ísíò ñnemé ágwò áná nùñ ítáñ náñ mkpóñ ákébá. sé émó íkinuñ íkùd ákònòjò mkpen dé ájid ínùñ isak ímám. ínùñ <hesitation> ídárá <hesitation> ñnemé ádé mmà ányém ámánùñ itáñ ímá. Ányém ánùñ átáñ. éven ákònòjò ímá ínùñ íbónò ñté ékpòk ágwò ǎná nùn ísiò m̃émé álí áwò ákpékáb ákùd sítié íní éké námá mkpó ábóró mí. émànùñ íyóñó ílí. élisiò ñnemé ná ékéba. éwò sé ágwò ánkò kénùñ ànám. ánsi kijem ányém ánsíkinuñ ísém chairman ánsikijém concilers sékéhnam. sékéli nóñó. éwò ámà ánó ákùk ánó ágwò túisín íbá ánó táùsín kéd énùñ ésiò mbàk ñtéré. and éwò áwán íkíbáhá, ùsùk íní énùm̃ éyóñ édí ébò ídéhé étòk ánwán séké éáná. éwó ányém ábén ékpémé ájùbó ányém. ányém ánùñ ábén íkáñ átòb ányém. ányém ábén íkwá ákpá ányém. ésùk èsiò ñnémé ñtéré, ùtó ñnémé ñtéré áfò ná nùñ ásák ímám ánùñ ánó ídém áfò ínémésít Ámádé ñnémé sídí béné ímám íli ánùn áwù ùbá ñteré k’idem k’idem ùkáná ímám ùsǎk sák, ùnùkó ùnyié ínémésit.